يعني أتوقع، في اليوم ممكن يصرف له خمسين ريال أكل، شرب، <hesitation> هذا لو بيجيب مثلا من المطاعم المعتادة مو ذيك المطاعم الفخمة. <hesitation> في الأسبوع جول مثلا، هذيك <hesitation> جول مثلا ثلاث مائة، أربعة مائة ريال.